بخصوص الإحتفال بعيد الميلاد أحب إني أحتفل به وسط الأهل في يوم او وسط الأهل مع في وقت محدد في اليوم وباقي اليوم يكون مع اخوياي <hesitation> هم بإستمرار على طول بيكون بيسووا له أعياد ميلاد على أساس إني أكون متفاجئ لكن هو اليوم ال-المتوقع إن هو يكون في يوم عيد ميلاده. فبرضو يعني بسوي نفسي متفاجئ وخلاص يعني. فبحتفل شوية مع البيت و شوية مع الأصحاب